Philipines innen sagale ishin nyaat midani, workia, tambia, viazi tamua, viazi karaiati, amminen ishin sagale ishin nyaat midani, foni, aneni, damma, amminen sagale dibi ishin nyaatinen workii foniti ,worki garachati, won tan kulli wot chachafte, jar kun akan nyaati sagalen tunen sagale lilla nguvu kabdi, balance dietif ,carbohydrates, protein wolkasa kabdi.